Ya <noise> i am'labôratoara zany amôrogno hena senti- i sentetiky zany, ahhh aminahy malôha tsy magni- tsy tiàko zany tegna tsy magnaiky an'zany za satria hafa fao le raha naturel, tsara ara-pasalamagna tsara de matsiro tsy ôhatry le izy foronina regny.